nam tokit, nam tokkit gaf tok tae akan <hesitation> poetry barrefetaa. Inin dib ede poetry barresaa wadargen dub gaf tok kalamu inin tae barress tae barresuf tok <hesitation> wonin barress tun dubbi tant won ishin taate, <hesitation> magical pen tun won ishin itat dufte dubbi ishin tun live iti hitate wonin tae barres tun dubbi tant dubbi qummana it hitatee. inaman shangae in naffit shangae dub maani kalamun tun won ishin barressitun dubbin tun taduggum hitat maan ede ufgaffete, dub akama uf shangae kalamu sun darbette bayya uffira busee.